Ko mobel haaja kaa motermun, walan mun joondorde mun e esancsi mun timmi. Ko heddii kasenko ka, faa ŋarɗa tan waɗi ɗun. Hon jonkaa kippudi ndii e jonkaa peenteede faa ŋarɗa en. Ɗii e hono muuɗun. Kufe ɗee.